Kush buso kashinye kalurara kun <hesitation> chituku tuka usundi albasar a kuta kukubu sase-sase- sase kabuza sase ndi kushungul tuselfa usungul taurara uramkun ndi albasha tai chamo yikuna taura aktrin aura kinta hana zara kaurata kashiye lan ndikushinguk tam nde ndakziyase launa millo iyo palta'e nyile ala fra kunta kaman jara launta kawira bunda magureda kunta kazan tajara kajirba ma ku ndi kaburodi kuntaye katagandi kajir bara kun kutunga ndi kuse pal lagatai nchara kun kuzunta nchal gado takanindi kapli haya pli hayantaudinchira dauda taye kal jirbo taye kal bhdakuu takani kutumo turwa kuntu kumatun jin kurtaka jiyazara kani luhana halal lajara kani nzakanika hanebo kani ngurabu nihara kuntani bandi kushun gultandi ntai plo gul seame doye da kumtaye doya-doya taka guliya lan goshingul surain di doyar taka akul injil la markade taye tumatarba kun kuu kajirbaraye kun. Yahumi jhira kuntakami hayazii ahnde kani yo pal lagata godarta kaninde kami la sunasun nyilakani sunasindi chida cham mataikun minguratu zabo kani sanasundi nasika pili kalu acham matan kal jirbara kuntaye kal ka karwataye kal kahande karwata ye kuse ame kuse amendizal kuldo gade mira'a mirira kuudol tahayarta ziyanku sinnalbo yahe mirida yatajinga charada taku duiziya kun tai sillo gade ziyan kun tai sal suga, baburta mingoyi zabunde babur afa sira ku pulogoluza lusai sai kulowar ta ka mbiyo kamiri ka chiyeda chamma kajirba ka tumatun ka aliyafo ka marija wuniya duku kuzande ziyan kun kuse ame <noise> niziyau kuldo kan kanatai kuzande kupiyandi doi kuse kazin chara kunde ahanda dukugo nkursi nkursi doye sakade kutugondi luman kursi tai wansa tukunna ngulfa miboyi zinta zira gblo gol shinse gade kushinku ziyan kuntu min goran gasa kar kar kandulum tarai karkara tanji chiye da chaina taka lan karkara takandi. Kama gododa kumplatsa karkara tkuslo tsiya kara kara tai lumba gade karwa tai nar bandar tai bandar taka shinye lan ndi karkarar tukani kushilo lumbari ka koira kun kal kal shinyende kaba ndara do kama gorel hayartaka hande karkari tai kusudo do ndegade kambiyo tai kuna ammana babura tan ngasi taise bunde babura tasida kupulodo gose sai ka mchal mdoiku saikal miri mtakala wara karkarata kalawo chamona karkara kabande kajirba yauwa nta dankalinda gadam pal iyo doyade kasiye charahaya kajirabara kun ka hande doya takdubal pande nyila ncha kutu sendin tai pul mtehesai yo wanti ise spageti iki spageti isum mami spageti kapli hayan ndengolko spageti pil hayannalbondi kazinyin laye nilan kasi amem supageti ta doyana ngolko intai kana kur shinaka wi tsiya tsiyande takasende aloyafon nde lumbo kahinde kise ame kan kanaye lumbo kuse ame siyan kullo ame jumajura tai kande jumatun ma tchanatai kam kursi sulate ama kushi gabo yaye ka bursi ka tumatum ta kanin ndi mbi tsiyatsiya kushilo. Tsita zaki shilobo umbiltai mbil <noise> kolsi kolsi takatuse mbin nde kane a hadi kositaka andi dugu gosita na num sumgo kahan kafu tsiya tsiya kagendi kadudo burmara kundi kosel ta kashido koro pul wala kos indi lumbu karkarta lanindi kaluwara kun kan mbiya jirbara kun magorera kun ma miyan mbitasile tse kura kahande dasi kanenehara biya magrotu leda kan mbiyo da kun kahande dasi dunan lumbo nilaa salt kaimina tumatun inii uyukani tsiya tsiya ndi nde kitse ame doyarta kari kari lumbanni doyardo yekua amera kun kusuge kadudulu pandi kami pululira kun dok ka nira markade nale kago kado ndaka tumatun ndakande kusun ahangoyon zata.